. Ọven ẹfẹ ẹkpẹkpem so sẹ agagara agọnọ ne emo anọng ana sẹ ovẹvẹn bẹ gbọgbọri ẹgwa ọsọm ẹjara wẹ uchẹrẹ are ọvẹn bẹ e̱nẹb, mu ugọnọ urẹ ọvẹn be ẹnẹb ga yẹ odo eyena ọz+n ekpẹkpẹm Ẹtọgbọ ẹjara ẹtọgbọ ma agagara ye awa, emo ma agọnọ arẹ eyeng ọz+na kakọng ẹkpẹkpem. Se ọvẹven ubi bẹ gbọgbọri egwa.